:Ao' <hesitation> mor :or wlu-a 'mor mor 'cheheh' :jelah', :yee' 'on 'kpa 'nynuu:-a deh :torne' 'da 'de :eh wluh-a 'o zon+-a :kwlaa 'sororn' 'plo, octobar- :mm' 'de 'on 'kpa 'o 'nynuu-a deh :torne' 'da. 'De 'on 'ye-a 'nynuu; deh :torne'. :zai' :yee' dha :zia-korn-bluh :a :ne-a <hesitation> dha 'on mu-dih :zuku'-', :yee' deh 'on mu dha :daa :zuku'-', :yee' <hesitation> 'de 'on 'si-dih: 'zorn, 'de <hesitation> 'on :gweh-dih 'de 'an-a' deh+-a klehkpeh 'on 'si-dih 'zorn, <hesitation> 'do nyor-klaba' 'nyi-dih 'on :chlee-deh :eh :mor <hesitation> :on 'wluh 'nor 'weh :on :gweh 'noror'-dih 'o, eh no ti :on 'ye mu <hesitation> :on 'ye :an-a' :koan-ih chean' 'o. 'Ka 'on no, :yee' :ka <hesitation> 'an torne'-a 'nynuu: deh 'de 'nynuu-a deh :torne' eh 'worn eh :korn-a 'on 'ton-', <hesitation> :eh-: kpa 'on de-ka 'on 'ye 'nynuu: deh :torne'. :yee' dha :zia' 'bli dha 'on :ne. 'Do :wor <hesitation> nyor :bholo' 'en 'da-dih-a 'kwla-yu: :or :ne-a 'nor 'chore' :dee <hesitation> 'chore' :eh no-a :zai' <hesitation> :eh 'yi-a 'nor 'kwi'nehbo: :bluhba ken eh-: :korn 'di or :ne, :yee' :ka or mu-a 'de or <hesitation> <hesitation> sie-dih nyor-deh :torne'-gbu-' :yee' mo-: :a 'dhu 'yli bo, :yee' deh 'an torne-dih-a 'nynuu: deh, :yee' on no nyor+ deh :torne' nyor :dee 'on :ne 'o nyor+ 'zorn, :yee' nyor :or-a 'zorn 'on :ne-a' <hesitation> nyorsoa-a wlu-bla-nyor, or no nyorsoa' geli'-za-nyor:, 'ka or no, <hesitation> 'de nyorsoa-' 'gbu 'zorn 'de or :ne, :yee' deh ti 'nyni 'o 'de nyor+-klaba' 'kpa 'o kpala' 'i 'de on 'da-or-' sie-a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 Nyor+ :on :ne-a 'o <hesitation> :on 'dhu-a 'on 'bei' :on :ne 'mor-' :a torne'-a, 'an klehkpeh on 'o 'on 'zorn, 'mor no an-a' gblikili, 'mor no an-a'a' beor :naa :on :ne 'o. :yee' <hesitation> dha :zi-a :korn 'bluh :a :ne-a, :yee' <hesitation> :zuku' :on :ne-a <hesitation> 'nor ma 'yedi-a' 'gbu 'bhun 'de :a-a' :zuku'-gbu :ne, :mor :on :ne 'nor flan 'bli ka-' mu-dih, 'de :a-a' :zuku' gbu :ne, on se bo :tehn. :yee' deh :a :ne-a ken 'yu-a deh :torne' eh-: nmor 'yi-dih, <hesitation> deh :eh :korn-a dhih 'de 'on kpa 'o 'nynuu: deh :torne'-dih 'da-' eh 'dhu, nyor 'o :or :torne' 'on deh, :yee' :ka or no-a 'o 'deh :or :torne' 'on deh, 'deh 'on yubo-a deh-', :yee' 'on se :koan 'sluh-a no 'dhorn, :yee' deh or :torne'-a 'on 'de 'on yubo-a, :yee' eh-: 'an 'dbhorn 'an-a :nynuu: :nyene', 'an :nah 'kan+ en sie-a 'de :en yi-a 'de 'an 'jeh :ke 'on 'ye deh 'on chean on <hesitation> 'ye-eh chean, :eh :korn dhih-eh 'wee' eh 'dhu <hesitation> a :ne 'noror' :a 'bli 'de <hesitation> a 'ye deh yubo :eh 'korn 'be kpa-' nyor+ :on biin-a on, 'bluhba :or biin-a on, :on :gle-a gbeheh' :on biin-a on, :ka on no 'de on yubo-a deh :mor :an-a' 'nynuu no 'de on 'ye deh yubo-' :yee' <hesitation> eh za-a dhih ken, eh 'beh-dih a buh+ 'i. so. <hesitation> <hesitation> eh-: :korn dhih 'de 'on kpa 'nor deh+ :daa 'di, eh-: :korn dhih 'an torne' 'nynuu: deh. 'Nynuu-a deh :torn-dih-eh, <hesitation> so a :mor :or to-a 'wlu, 'nynuu-a deh :torne' eh-: :a 'ye no, :mor :on :torne' 'yu deh <hesitation> :g;aa'e: zeen 'de <hesitation> or 'ye :dha 'bluhba ken :ne, :yee' eh no deh <hesitation> :nyi-a :bhorlie', <hesitation> a 'bei' on :se 'de 'yi 'i <hesitation> on :se-' :dha 'sluh 'wluh 'i, on :se 'gbaezorn 'i 'wluh 'i, on :se :putu 'i 'wluh 'i, 'on :se :zela-bhanon 'wluh 'i on :se 'de yi <hesitation> 'de on se :noror' a 'bli :ne 'i 'de on :se-' a 'nynuu deh :torne' 'i, <hesitation> a :mor :or yubo-a deh 'de a 'ye a-a'a: 'nynuu: deh :torne', deh 'jeh a yubo <hesitation> :mor a taa on-a torne' :yee' :eh-: :mnmor 'yi-dih, :mor 'on :za nyor :dhe 'sluh 'de on 'ye 'or 'de :ya, :mor or :taa :a-a'a: 'nynuu: deh-a torne', 'nynuu' deh,